O adagba nmo nmo ebe ni aba kpuwa shagye naba dawa orore dawo ogwogwa ha ni ase ba ga baga ma ba sore kogye, nmo okpagye ko jos, nmo ozum la kuma nmo, omomo ni nmo ni oya bose papa lo, ishino kuma bose no bose wa, byono ofiye nu wa adagba ni obose ka adagba kanya, kanya, kanya wa hagye, wa hagye ni ana ava adole ha bawa shaha ebe ni aba hagye ni ome aba mo, oya mo hagye ya pya-ma-ya mebe ni ya pyebe ni pyebe mi, iyi nu dai, oma ya gane kwo ogbi kwo ogbo okwunu kwo ogbe enu ogye lo. Ami mo ozubi kana adagba la byono obose hagye kanga ni kuma nmo okpagye ko jos, nmo ebe ni aba kpu wa shagye na ase ba sore kogye me baga ga mani. Adagba ifu ka awebe ki ikyashi nyakwu nyakwu anu pini nmo iyin la.